mi nani habaru ɓe ɓeddi nima manngu ha pelle kuugal, a' bo'ɗi soosay mi seyinima soosay ammaa no gaɗɗa ?,moy un balli ma?, noy bo gaɗɗir ɗa?, ngam mi yadi mi waɗi jee am duuɓi ɗiɗi shaliɗi ammaa ɓe waɗa nay am har jotta. Useni yeccam noy gaɗɗa min ma ha mi heɓa mi waɗa jee am